गेन के झटझली के लनगल्ती के कनाइल के कबल के ओढ़ के आउंसक के ऊ आउसङ्के आ गुलाब आ झट झटजहली के । सुराय मुखी के सब सब किसिम के फूल सब बा तोरी के धनिया के धन के आउंसके बहुत किस्म के ए सब फूल सब बाती ।